A karazagna môfo haiko maro ai: ery makasaoka regny, môfo dipainy, avy eo koa ndraindraiky mihinagna mokary le mofo amboarigna am'vary zainy de avy eo godrogodro de misy môfo gasy, menakely de misy koa ndraiky magnamboatra dônaty, ery <hesitation> ramanonaka, avy eo koa mihinagna môfo mahôgo.